مادتي المفضلة في المدرسة كانت مادة التاريخ والجغرافيا. كنت أحبهم جدا، أحب الجغرافيا وأحب أشوف تاريخ المدن والبلاد وكذا. وأحب الجغرافيا والتضاريس والأنهار. كنت أحب دراسة هالموضوع كثير. لأني كنت أستمتع فيهم، وكانت تزود معلومات إضافية للشخص، فكان شيء كويس لنا. وكنت أحبها وأستمتع بها.